Ho vani este njakunida ño'on nravi hyachi este he kaxikide kuu este primero kuu iin kuu vazquet bol inka kuu este <hesitation> escuela ho reku inka escuela rancho nja njan chi vazquebot bolibot he futbol ajan kuu oni oni ni makua ajan kayo kakxhikana kukana kukana na'a kueko yo'o ñion nravijan.